Ninanió tumena un ndadava'a jun nuu nuu ihó jun un xhituu un namen mundo ndekuen namen niun nrió, ujun yuu rancho kondua'í nindiun tendi'ó namen yiyuti'ó añuu iin namento na ndi'ó nixakuu kundó, me'en meni nondavii nándo ti ihó un namen exundii, ujun eun manen nundu vee ihó yuvii ha'an lengua mixe onri'ó un zapoteco ihó tu nguian, ñegén nu'ú nuu nu'u ndavii ihóngue ña'a namende notaiochí, meni mixteco kando'o menii no'o ndavii kando ne'é.